Naman̈a ten̈a marikitry za zen̈y, iô iô amin'ny aroe zen̈y. Aviô taon̈on-drô zen̈y manodidididiny dimy amby roa-polo taon̈o ndreky sivy amby roa-polo taon̈o zen̈y.